Mi yelan mi yaha ferto nyamde be lamdo wuro am ngam mi joda be mako mi yeccha mo no handi o wada ardungal mako ha wuro amin ngam o heba nasaraku ha duniyaaru mako be lahira mako.